די עפעקט וואס קלימאט טויש האט אויף חיות איז אז ס'טוישט זייער פלאץ פון וואוינונג און זייער אסאך חיות דארפן אוועקגיין פון די פלאץ ווי זיי זענען ווייל ס'נישט גוט פאר זיי מער, און ס'קען מאכן אסאך פון זיי זאלן שטארבן. אויך נעמט עס אוועק פון זייער עסן.